Raha izaho no ampisafidianana raha resaka sakafo amin'ny maraina zany na matsiro na sakafo mamy dia aleoko misafidy ny mamy raha ohatra ka atao sakafo amin'ny mandraina. Azony amin'ny mandraina manko mba tsotsotra fa tsy mitovy amin'ny atoandro dia dikany zany dia tokony hoe resaka raha mamimamy fotsiny no ohanina. Dia zay ny anahy no tiako amin'azy.